<noise> lau uncle laisa anina lani auga, lai aunimai aga start auga lai megamegai astart, amegamega alao amai auga pagua alogai <hesitation> amegamega drama akapii. Alao amai mo iviao o'oae alogai alao amai auga isa safa isa gaina alogai, alogai puo gae isa ifo lau e'u laomai eisa <hesitation> lau aniu eani puo aunimai ekefa'a akapaisa. Alogai <hesitation> lalao lamai, kai lau pinauga papieu pinauga iviau puo lau lalao o umai lapinauga, isa muninai elao eapa lau lapinauga eaisau einaka, lai lau iviao inaina fakafania gome pinauga iviaoga puo fakafania fepinauga lau feimaisao. Ga puo lau aufakina uma lalao ala lalao lau muniai elao emai, elao emai puo alapufuga afaekaina. Ga puo mo aunimai ekefa'a akapaisa. Ekefa'a akapaisa, lau uma lalao isa elao, lau lapinauga isa elao eapa kai lau lapinauga. Lapinauga isa kaina ala kai isa ifo eapa eisau <hesitation> kai lau lapinauga efua lamue isa aunimai amue dou amue pagua. Isa ifomo lau aniu eani puo emai lau e'u e'ai ekoko, ekoko mo aniu eani puo aunimai agu. Iviaoi o'oae alogai agu mo, pau auga pagua alo apala emi puo oi iviao o'oae akepea akegefa kai lai gaina kinaiai auga felo wmaisai eka puo lai apea agefa. Ga puo gefa fa alao, lai aunimai, lai fou alao amai. Alaeoma lau ala lalao isa elao paisa ga puo alapuafuga afaekaina ifo safa eifa lau oi animu lani lau safa oi animu lani laoma. Gapuo aunimai ekefa'a akapaisa aunimai alao mo elao e'ai ekoko, e'ai ekoko lau aniu eani elao e'ai ekoko laoma puo lau famili isa afalai keafiapia, keafiapia mo aunimai agu. Agu laolao, isa ina ama laisa lagakugaku foama lafia lalao uma foama lapuaisa aufo lapuaisa lamai lalao ina ama laisa lagakugaku foama lalao isa emai leu pinauga ekapaisa lau lalao isa ina ama e'i pinauga lakapaisa, lai aunimai gaina akapaisa agu. Agu elao elao elao elao pau aunimai lai agu gae aunimai <hesitation> ekefa'a akapaisa efua auga amage efua puo lalao gae isa ina ama e'i ke isa emai lau euai Alake alalao kakaua. Aunimai agu elao elao elao. mo keifa keinaka pau afalai pau gake gamai keoma puo, lau lake lalao. Lalao mo gae auga mo oi amamu aunimai amage agu pau akimu pau number akaikiai lapagama keague, keague namo keague ague pau oi amamu a lau aunimai epomaisai ga emia oma <hesitation> isa ifo lau aniu eani pinauga papieu puo aunimai fagu fapinauga eoma puo, pau inaina time aloiai ganinagai auga, lau pinauga papieu puo aunimai agu la pinauga emai emai namo pau namo. Pau still ganinagai kai aepuafunia loisa, gome e'u laomai kainai isa lafiapalania egai alakekua aunimai agu felo. Aunimai agu felo isa ala elao isa free elao emai. elao emai lau auga euai gaina, isa lau e'uai aeakekua. Aunimai epomaisai apala agao lai aunimai deo magai amage emai amage felo pauma namo ekae apala agao lai ga puo aunimai amage lai emai amage ga ekaa oma aunimai agu emai pau namo. Pau namo ganinagai ga puo aunimai alapuafinimai loisamai eh gako puo aunimai alapuafinimai, gome aunimai epomaisai alakekua alou Alapalifua isa safa lau aepalifuisau,. Feauniau samagai, kai lau <hesitation> aunimai gaina amage mo auga aeauniau mo emaiemai namo gapuo isa ega felo auga kainai puo isa egai alakekua ala alapalifua isa lau aepalifuisau puo aunimai ga agu oma pau emai namo, emai amage isonioni ga eka oma ekai ga puo <hesitation> ga puo pau still namo aunimai agu ganinagai kai isa <hesitation> alapalifua, alapalifua gome aunimai alalou penia gome isa auga sa <noise>